Pues wingakni gueshtaoꞌ pardao gokeꞌchaoꞌ okeꞌnesyedoꞌ gapenocharego', to wgon' to mintir lo wen naꞌ diiwendniꞌ porkeꞌ chilabwen en la orale la buen kapunguldi wribadiꞌ wrebagugue gore, orale la bueng- buengandiri dii buen gaa, orale yaachini chabnaniꞌi bayrato bwen este gonoꞌ konteste ninanbay guardaa, gapiozeewaꞌa bieldagonii waneꞌgo'xt kompakeꞌ wanebare, <hesitation> goweldaganeꞌ ware gonida kon pan cheba che chebarigwoꞌ, chebana, chochena tozə pasieni gonane kon pannaꞌ chono nezi chonrik, golech chignichiyik golo lochegolap ganonayepzan ynareꞌwaa nirni bentorak raxsel orale yogapga boybueschimcheroli eroleykiselalloo, tose de gay minut xop minut orale naꞌbagoneꞌ ninagdol naningdaꞌwnonigadiode lekazilallchonaꞌa gaololextayokaꞌ zilachoshikdinidiba puestalilaꞌa yi komid neꞌlizonez rikneri yachigaplonab komid nachixbakan xkayoncho yachirerdin buenlab napogni la verda.